أفضل ذكرى في طفولتي هي الحصول على نتائج جيدة في الدراسةلأنها فتحت لي المجال كي ما هو عليه أنا الآن.